ممكن وأنا صغيرة كنت أجاوب على هذا السؤال وأقول طبعاً الوظيفة اللي راتبها أعلى والفلوس تريح والفلوس تخلي الواحد يسوي اللي يبيه و و و، لكن الحين وأنا شخصياً كبيرة أتوقع إن أفضل شي راحة البال، وإنه راحة البال تسوى كنوز الدنيا كلها، يعني إيش الفايدة إذا الواحد عنده فلوس كثيرة وما عنده راحة بال وعنده ظغوطات ونفسيته تعبانة.